जानवर सिर्फ अपणि सुरक्षा ते नि करदन छलावरण बल्किन मां सि शिकार कनौ ते भी छलावरण करदन छिन। जन ब्वोल्दन छिन गुलदार या चीता व्हंदन, जब भी तूंते शिकार कन व्हंद सि ऊंची ऊंची घास, तूंकि त्वचा ही यमण्ये व्हंदि कि सि ऊंची ऊंची घासूं मां आसानी से छिप सकदन। तनि ऑक्टोपस व्हंद, छपणु व्हंद, यो ओर व्हंद ड्रैगन छिपकली जेते ब्वोल्दन छिन हम, स्या भी छलावरण करदि। तनि जेबरा भी व्हंद, कैटल फिश भी व्हंदि। त यि सब क्या करदन अफू ते ज्यूंदू रौंणों ते अर अपरु शिकार कनौ ते, अपरु खाणों खांण ते छलावरण करदन छिन।